<hesitation> bueno, como ompa kan se chanti pus neli tepeyoh, toses este ompa kan kan seonchanti keh nochipa san tlasesestok, porque como pos n tlawehkapan iwan nekah ompa pos miak kuawyoh onkahh tlaseseya nochipa, kanah kualkampan ihkon ontlanesi san tlasesestok, como keh axkan diciembre, tlaseseya chikawak, onchapani n setl sekilia, o tlasewetzi, amo nelli n setl, yeh keh tlasewetzi, tlasewetzi iwan nekah chikawak tlaseseya. Tehwan ke pos yayosemomah pos sekonxikohtok n sesektzin, maski kualkantzin kanah seonyawi ya sekonxikowa porque yayo- yayosemoma. Entonces ihkon kichihtok, kanah axan diciembre ihkon konchihtok, pos tlaseseya. Kanah tiotlak pos pewa mixkiawi, mixtli nekan waltemowa asta tlalpan, toses este ihkon, pos san keh ontlas- ontlasesestok, kanah ipan inhoras pos tehwan yosekononik se cahwentzin, axkan diciembre xikonitakan pos konchiwah nekan tlan kiliah ponche, pos sekonointok porque pues melahka tlaseseya, sekononi se cahwentzin, sekononi ponche pos ya keh topan panowa tepotzin sesek, iwan ihkon se, ihkon seonkahki. Kanah kanah seki seki kan tehwan tochan pos tla keh onkah nekan tlikuilan pos ompa seonmototonihtik, kanah yayi las seis siete de la noche, pos ompa semonetechowa cocina, pos ompa seonmotlapowihtok, ompa keh se sekononitok tocahwentzin, nekah pos ihkon neh nikilnamiki cuando nochokoh seonyawi cocina tinochtin, ompa sekonmototonili se tlaxkaltzintli, etzintli, kanah tomamantzin techonchiwili se tekuistzintli sekonixka ipan komali pos seontlakuahtok, seonmototonihtok ompa seonmotlapowihtok. Kahwentin pos ompa mototonihtok tlikuilan pos sekonana sekononihtok, inon ke pos nochipa sekononi maske maske amo tlaseseya maske tlatotonia pos tehwan sekononi cahwentin ihkon sesektzin techonpaktia, maske ihkon sesek sekononi, pero keh axkan tlato- tlaseseya pos sekpnoni totoniktzin, neh neli no- noawelito yeh okoniaya kahwen totonik ihkon posontok, posonk chikawak totonik, posonki ihkon koni. Neh ke nimokamatlalia, yeh onikittaya kononi ihkon posonki. Nikili amati ken ken kononi, neh neh oniktlahtlaniaya o mas ken onikitaya ken ken kononihtok, pos keh amo omokamatlatiaya, yeh konwelilihtok n kahwentzin, konwelilihtok iwan keh kononi, kononi. Neh pos nonmochia asta ma onseseya tepitzin pos ya nokononi. Pero yeh ke ihkon okoniaya, posontok, ihkon totonik, posontok. Tos ihkon o- okononiaya, nekah este n tos ihkon <hesitation> ipan inin metztli pos tlaseseya, tlaseseya. Kanah kanah pos chapani nekan, tlasewetzi pues, tlasewetzi. Iwan kanah in- ipan enero, ipan metztli febrero, ps seki kittokah n etolontzin, awax kitookah, pos neli kitlatia nekan tlasewetzi, pos inon nochi kihtlakowa, kihtlakowa n tlatoktli, pos keh ompa n tlala, iwan ayekmo ayekmo kitemaka n xoxhitl, ayekmo nekan xotla, ayekmo kitemaka n awax, ayekmo kitemaka n etolonzin, chícharo, tos pos se- seonmoyolkokowa pues porque tlen ke sekichiwas, pos pos ayekmitlah ke sekichiwas, seki kihtowah cuando chapani n nekan sesek, ki- pos keh- keh- ki- kiatekiah nekan plantitas, seki kihtowah pos ika atl, ihkon cuando ya ontlanestok, pos ay- keh ayekmitlah kitoktia porque yayopatik, sekixawilia sekixoyawilia atzintli toplantita, tos n tlaken kipi n sesek, ya keh kipatilia tonses keh keh tlatla, pero pos seki san ihkon kikawah ma- mapati, iwan nekah cuando onkisa tonaltzin pos keh keh keh pati iwan tlatla. Tos ihkon keh ay- keh ayekmo mochiwa n, kihtlakowa pues, kihtlakowa n nekan tlatoktli. Toses ihkon tlamochiowa inon horas kanah enero, febrero. Ya n seki n to- tochanehkawan pos ipan metzli n de marzo ya pewa tlatookah. Inon horas ke pos yayo- yayotlachipahkeh, <hesitation> yayotlamolonkeh, tos ya onkah, bueno ne- tlaltzintli, ya- ya- yayamanki. Tla keh este yayokikexanihkeh n tlaltzintli ya pewa n tlatookah. Seki tlatookah ika yuntah, como nimechili nikan tepeyoh pos amo kanah kalaki tepostli tractor, tons tlatooka ika yuntah, bueno amo tlatookah sino ki- kikexaniah n tlaltzintli ika yuntah, pos ika yuntah seki kimpiah torohtih kinmilpiliah n yunta, seki pos san ika caballohtih, san ika mulas, kilpiliah n yuntah iwan nekah kikexaniah n tlaltzintli. Ya cuando ya, kateh kanah ipan quince, dieciocho de marzo pos ya tlattokah. Este nikan ke pos cuando tlatookah monotzah, monotzah, n nochi keh tovecinos sekinnawatia tlatookaskeh, sekoninnotza, sekinmilia pues matechonpalewikah, sekoninmaka se tlaxkaltzintli, kanah se molito, iwan sekonintlaxtlawia, sekonintlaxtlawia idía de trabajo, iwan se kechkitzin sekoninmaka iwan sekoninmaka se comidita, noihki sekinmaka ma kimowikilikan intlakawitl, keh para tomamantzitziwan, insiwawan, inkonewan, pos makinwikilikan se tlaxkaltzintli, tos ihkon seonmonotza pos seontlatooka, seonpewa kualkantzin, yakin otlaneski pos sekoninmaka se kahwentzin, se pantzin, iwan yehwan pues onewah yawih tlatookatiiweh. Ya kanah para tlahkotonal sekoninnotza, ya inon horas kanah yayotlankeh otlatookakeh, este tlakeh miak tekompalehwan pos san nimantzin ontlamih, ya para kanah las tres de la tarde yayotlankeh, pos san tlakuakiweh sekoninmaka se tlaxkaltlintli, satepa sekonintlaxtlawia iwan yehwan yaonewah. Inon horas pos ihkon seontlakualchiwa, neh noawelita nikilnamiktok, kualli nikilnamiktok pos yeh omolchiwaya. Kichiwa, kiwalchiwa n molito, pos imapan, yeh este san okipalewiayas pos este keh notiahwan kipalewiah kinwiwitlah n pollohtih, kinchechtilanah ompa ipan atl posonki kinkahkalakiah pos kin kin wiwitlah iwan este yan satepan pos, <hesitation> pos kon intehtekih n pollohtih, koninposoniah, kinposoniah ikan nekan cebollitah iwan mati tlen okseki xiwtzintli kitlaliliah pos kiwelilia n tochintzin, iwan ya noawelitahtzin yeh ke konchiwa molitoh, san koninnawatia n takomeh, ma- ma kiteyinikan itlah semillas, itlah kakahuatl, ma kiteyinikan nekan chiltzintli, yeh ke mientras yayi- yakimatok tlen kontisis pos yayokonposonih n chiltzintli sekitzin, este, okitlaliliaya tzapotl, okitlaliliaya galletas, este n tonses yeh pewa ontisi, iwan ya para, para n kanah tlahkotonal yakikahki nekah n ipan se tina weyi, ompa kikahkawah nochi pewa kiposoniah ika n calditoh, caldito de pollo tlen oposonki kikahkawiliah, tos ihkon nekan ya walmochiwa moltzintli, pewa walmochiwa poposokatok, iwan pollo pos ya keh como yayo- yokiposonihkeh yayoiksik. Tos cuando waleh- walehkoh n tetahmeh kanah a las dos de la tarde, pos yayonkah moltzintli, yayionkah iwan nekahki ya sa konintekiliah ipan se plato, kanah ome eyi cuchara n chilmoltzintli, iwan nekah ompa konintlaliliah kanah ome eyi n nekan pieza de n pollitoh, ya- ya kanah se imetzin, seiahahtzin, kanah muslo, pechuga ompa konkahkawiliah, pos ya este kon- koninmakah. Ah iwan noihki koninmakah ika se n tamalitoh, eyohtamali, kichiwah n tamalito e- nekan tomamawan pos kiposoniah n etzintli, iwan kikimilowah ika nekan awakatl ixiwyo, tos inon etzintli pos okse tlamantli ik ahwiak porque como ke mochiwa n tamaltzintli <hesitation> kahwialia inon xiwtzintli, awakaxiwitl, tos inon kinchiwah n tamalitos de frijol pos koninmakah iwan moltzintli, koninmakah kanah eheyi, nahnawi n tamaltzitzintih pos ihkon ontlakuah. No sekoninmaka, bueno, con, maski konkuah n tamaltzintli pero pos no kikuah n tlaxkaltzintli, pos siwameh ompa tistokeh, tistokeh siwameh, este, pos kanah eyi, nawi siwameh ompa tistokeh, pos kontlamakatokeh tetahmeh, pos este pos ompa koninmakah no seki tlaxkaltzintli. Seki tetahmeh pues neli kualtzin tlakua iwan este pos amo keh amo itlah konkawah, amo itlah kimowikiliah, san pos kualtzi tlakuah, neli. Como otekipanohkeh, pos se tonalli ompa tekipanohtokeh, pos apesmikih. Okseki n tetahmeh pos como keh tepitzin ontlakuah iwan okseki pos kimotlakawiliah, pos kimowikiliah kanah ipan se bolsahtzin se koninmaka pos kimowikiliah, pero inon ke aparte tehwan sekoninmaka se tlakawil, sekoninmaka seki tamaltzitzintih, tlaxkaltzintli, seki moltzintli kanah ipan se cubeta, sekoninmaka iwan nekah ipan se bolsita sekoninmaka n tochintzin polloh pues, tochintzin de pollo, nikan casi siempre osekoninkualla pollitos de rancho, porque pos antes amo okatkah n nekan keh axkan kinemakah pos nowian kimnekamah n pollitoh, pero antes o- o- okinwiwitlayah pues pollos de rancho, inon ke pues cada año cuando tlatookan, tos ihkon o- o- okichiwayah inon- inon ilwitl. <hesitation> pos para tehwan se ilwitl, se ilwitl, ihkon inon horas pos yakin pewas walkiawis porque ya kimatokeh topapawan tla keh otlatookakeh ipan marzo, pos seguro kanah ipan veintiuno de marzo on- onkiawis sekitzin, onkiawis, inon pos keh konsiawa tlaltzintli iwan inon ki- kipalewia n yoltzintli de n osekontookak, pos pankisa, pankisa, <hesitation> iwan pos seki kimawiliah n tesiwitl, porque inon tesiwitl, cuando keh ochapanki chikawak, pos neli keh ki- kixixinia n nekan plantita miltzintli walpankisa, pos konxixinia, konxixinia iwan pos amo konkawilia keh ma- mamapankisa kualtzin, tos seki kimawiliah inon tesiwitl, pero pos keh amo keh neli miak chapani san keh san keh ompanwa tepiztin onchapani iwan san nimantzin walpati pos inon igual kipalewi n tlaltzintli keh kualtzin kisiawili iwan inon pues kichiwilia kualli. Iwan nekahki, okse tlamantli inon ke inon cuando yayomoskaltih n miltzintli, pewa walkiawi chikawak kanah ipan metzli de julio, okachi chikawak kanah ipan agosto, seki nekan kiwaliliah technawatiah kihtowa ompa witz n huracán, pues tehwan ke seonmomawtia porque pus kanah semochiwa pus kitlamotla milli, kitlamotla, como eheka chikawak, iwan kiawi chikawak, pos mili pos keh amo kixikowa iwan nekah kitlamotla n ehekatl, tos maski keh se seki- seki nekah, ken nikihtos, miltzintli sekonpalewia, <hesitation> sekonintlalili seki kuawmeh, pos tlali ke se- se- setlamolonia este, sekonchipawa miltzintli, pos sekonchikawilia n inelwayo, pos amo kixikowa, seki asta kiwiwitla. Tos ihkon pus pus neli keh pus tech inon tech tech este nokixixinia n tlatoktli, kixixinia, iwan kanah pos kanah an- cerca seontlatooka kan poanot- kan panotok n aweyatl, pos okachi tlawiero porque tlakeh omoskaltih n atl, pos ipan panowa n miltzintli, ipan panowa, pos konxixinia iwan nochi keh ayekmo mochiwa n elotl, ayekmo mochiwa, iwan nekahki pues tla keh o- okiwikak n atl, pues ke keh tlen sekichiwas, <hesitation> pero tla keh amo ihkon otlapanok, pos kualtzin mochiwa n elotzintli, kanah ipan metzli de agosto ya- yayonkah xilotl, seki kimatih kikuaskeh nekan, tlen itooka, nekan kiliah este, chilatol, kichiwah n chilatol ika puro n xilotl, tos keh kualtzin seliktzin, koninpaktia pos ihkon konkuah, kichiwah elotamal, kichiwah este kichiwah, tlen itooka, este, tlatlamantli tamal kichiwah, ikan elotl pues selik, aha. Seki pos san ihkon kinposoniah n elomeh seliktzitzintih, pues san ihkon ipan istatzintli, <hesitation> nekah tlamo pos igual inon horas koninchiwah seki n pansitos de elotl, pos inon igual <noise> sekimowikilia kanah seontekipanoti, pues inon sekonkua como keh se pansito de elotl, ika cahwentzin sekimomasewia, <hesitation> kanah tiotlak, kanah yowak, sekonmomasewia setzin, ika kahwentzin, tos ihkon tlamochiwa pues cuando kiawi chikawak, s- se- kemanti asta kanah tlawitomi kanah, aha. Este ompa carreteras a veecs kanah motzakuah porque chikawak onkiawi iwan como tlaltzintli yamanki, pos tlawitomi, tlawitomi iwan amo keh, motzakua n carretera, pos amo onkah paso. Pos axkan katteh iaktik cochehtin, amo kualti panowah, autobús amo panowa. Kanah motos pos seki panowah, kanah con cuidadito pos ompa panowan, pero kanah coches, autobuses, amo neli panowah, motzakua carretera asta ma- maoksemi ma, nekan ayuntamiento ontlachipawa, kontitlani se voleto, se máquina, pos okseki ontl- ontlachipawah, iwan oksemi keh ya- kehonkah paso. Pos neli ihkon timochiwah nikan tepeyoh, pos san- san tlatlamantli ihkon kanah kiawi, kanah tlatotonia chikawak, kemanti keh inin xiwitl, chikawak otlat- otlatotonihka asta otlaxotlak, nelo otlaxotlak wehka iwan neka otlatlak miak kiawyoh, kuawyoh oitlatlak miak, iwan satepan owalah kiawtzintli pos, otlawitomik tlawiero, tlawiero otla- otlamochih, pero pues keh axkan ya yayotlapanok iwan ps ya- yayisekontlamihtok okse n xiwtzintli koxamo okse xiwitl amo asta ihkon seonmochiwas, pos ojalá amo.